Oire kovoara varao vova atoia, a-vearopa kovoro oara toupaiveira oara uvuipai purapape vo atoia eake kovoro, kakau, kaukau, okovoroa toupaiveira, riropa kovoro rutu. Viapau oisio oaiepao oa viapau toupai vo rasioia, ari varao oara vo toupaiveira, vearopa kovoro rutu oara toupaiveira oara avupai purapape, viapau oisio oaiepao oa kavureva riroto vo rasioia; uvuipievira rutu oara tovoreva vo rasioia vigeipa viapau oisio uvuipai vara vieia uvare riroarutua.